E leydi Saudiyya wala nyamunda ko ɓuri anndeki ba dibinoje, laban e ndiyam zamzam. Dibinoje maɓɓe e zamzam e laban maɓɓe e yare to toye e nder duniyaaru ndu.